د هیوادو نومونه لکه ایالات متحده امریکا، کانادا، مکسیکو، برازیل، ارجنتاین، جرمنی، فرانسه، ایټالیا، اسپانیا، چین، جاپان، آسترالیا، سویلي افریقا، مصر، روسیه، انګلستان، اندونیشیا، <hesitation> نایجیریا او ترکیه.